Waaw nit ki, booy fóot ak sa loxo dangay wut paan raxasee paan bi ba pare wuti ndox, ñëw teg, jël yëre yi nga war a fóot, xooj ko ci ndox yépp bam tooy nga génnee leen wañ, xappu ndox moomu jëlaat beneen ndox teg, jël omo def ci ak saabu. Après nga jël fete yëre yi bam set génne dugal ci beneen ndox fete, <hesitation> génne dugalaat ci beneen ndox layandi door a jël weer. Noon de moom laay fóotee ak samay loxo man.